ña tii´kù sini yu ña tun yaa nùù yaa yu ku, ñaa tu tivisía ka, ku ña tu ti´ti ha ku, tu tuni´i ha, ku tu tíuntu ha ku, ñaa tu tutavi ka, tu ña, tuu tuntee kuxi ha, tu tuntee ntoo ha, uun tu paxixi ka, tu masana ha, tu tityi ha, ñaa tuka kuru ña sinintiu ya ñuu ntiu ra sani yaa tu katyi na kuu ñaa um ku tu iñu ka kuu ña kua nùù ru yaa ña ri´so ko sinitiu ka tyi tuu yoo kuu ntii ru sini yu.